<hesitation> Ny fomba fiasa ny ampola ndreky é izy ko efa mandeha jiro mirehitra izy de izy ko rehefa maty amizay jiro tsy mirehitra izy.